<hesitation> Mandeha miadagna tiatiako tsy tô zay mihazakazaka satria zah mizakazaka zegny malaky sesiky avy eo môra reraka ,fô zah mandehy milamigny mahavita tagny lavitry avy eo tsy de reraka lôtra ka. <noise>